Uzoq umr ko'rish jamiyatda aholi sonining o'sishiga, pensiya tizimlariga yuklanishning oshishiga <hesitation> va sog'liqni saqlash harajatlarining ko'payishiga olib keladi. Shu bilan birga <hesitation> tajriba va bilimlarni keyingi avlodlarga o'tkazish imkoniyatini ham oshiradi.